كنستمع لبزاف تالانواع ديال الموسيقى ماشي غير نوع واحد مثلا الا كنت هادئة و نبغيت نتسنت لراسي كنتسنت للموسيقى الهادئة الا كنت مثلا فشي عرس شي بلاصة شي حفلة كنبغي نسمع موسيقى لكيكون فيها النشاط و الا كنت مثلا فشي حالة حزينة و هدا كنبغي نسمع لموسيقى حزينة فكنسمع لبزاف تالانواع